Bhoven fa bhona nye onor unze ntana nsi eho ara onor gwe ora ntanye oyina ikor etoto je voi ohar bhano owomono ova bhanor ose eto jeno oja be eja ona be wayina bhupo a'ozen kwen ara hodudu, bhoven fabhona mma yen hona onor mmaunzep nfene nyina e inome ja nhumo nva mkpakpa onor gwere bhaiso nta odamadam ava orumakum kwanye evoi ova bhanor ose etojen oja be efo ja rabhazen bhanu mmayina bhupo foronambe bhanu efoma etoto bhayi bemene bhoven fanye bhono bhunze ora ra aya gwen okubho o oyina rehonor ozama bhanor ba bharomba be bha kpa kpa hivun sara izanani so o ojian ova bhoven a'osi onyi bhano ba bha rom a'be bhakpakpa bo yo ro bha ku bha ruhan oyibe igor onyi be rakpoho ofi be izase bha- roso ona be bhayina inemene dat bhaku etoma jo no onemenebe ora bhoven fabhona aya gwen unzebho orumakum gwenjene so do kubho ona bhano bara hobo bhano be habhanemene bhetoma bhayina inemene bhayibe. Gwen gwen ma azearo ono koron yė bhoven onyio aye onor onyi bhoven ora ikorja aya gwere oyina ntoja otaro oro oyeono ono gwen ojen akwen kwa oyina ntoja otaro oro oyeoro ono gwen ojen akwen kwa oyina ntoja otaro oro oyeoro ono gwen ojen akwem kwa oyina bha heda hekpa eto asen soze oyina evana oko nyi mene bhaheda ova hizase ofi bhano bem bharoso ona be oku be ara bha yina inemene bhanyi bemene ofene okpene onyi be oro be aku ntara haonemane mene nor onor sora honemene awoone aonemene onan do eyina ozen kwem ani mora bhoven fabhona, fanyen obha obhoro bhaiso ono gwen ozama nto sona bhere okpor rikpem osobho ogboro ka bhahijani bhor oyen nta ano dudu bhana bhanor ȧbe bara bhara bemene á nemene bara bemene habha tuno bova be oku nhani bhaku bha refane ona be bha zen bemene hiso bharo bhakubha refane ojia ogbonan dor eze ani mom anie mme ze ero ekubha refane enemene reje sa do emare onando ere nemene reje sa dor emare ehuhun aje nana sona bhano aben ba bhamare bha reje sen bhehuhun jere bhazen bharo rejesem ora reje ehuhu sa be bhamare orono gwani gwanire orovoi azumana robhen a eto asenana sakara rozan so reb igor otar bhanor bem onyi otar Bhanor bemo onyio otar bhano bemo eghan anor bemo sonyi bhiham bhighan bhighan bhihang bhighanighan sonyi ani sobhoro ofene ofi be rakpo bho bhano bahhatun bharo etoma ezan mo bhedaru bhazen bhanta aya gwen ami gwona be bhanemene bemene bharo bhakaku bhetomane bhanemene bemene ani bhazen bharo onor gwem ora onor gwo obhaner nta onor ana bhoven enyi eto edudu odora ara aya gwen aninere mene hoton ehabhahah kasen kase no ara no ausere bhaton bemene ehabhahab kasen ekpere kasen bhava bhanyi bemene bhaton ani bhayi bemene agwo hofofo sa aonyen ntasarumarum ono dudu aye aru bhanor bhakubho. badanor etabho eyen oro no bhava bhanor bhare fane bo nor ota bebho ova be bhare fanere ora rekor ano bani bani sabha yen onyee onor dudu kasen kasen, sabhayen onyen ono dudu kasen kasen ntoro voibe aka bhavavna onor gwere bhetu bha e raremene e bha ozezene agwe bha bhoyirai afe bha hidahi daji bhava izase bhefi bharoso ono gwani gwani ora onor gwanum nnata bhonzenor bhosumareton onor gwem onyina ntom oyina rehono ezama Nye onogwanigwani nfene bhotabho bhoro obhazi odo mkpam nta obhazi ogborodo nva bhonyi or ani mona egbe evievi ono gwani san bheyen nyiha rehonor bhezama nzama obhazi a’ eyon gwon nan dore nfene ndq nyina hozen kwen ani kwoja o ta oro ete gwen ani okubho gwaja mene okpakpa kasen kasen asi sorona itune ozama onor ara me onor aramr onorara me otu gworo tunmene okotun onor arame kasen kasen ona onyi onogwere okpo mene ovose otar orani mona orani mona bhanotum ado mma bhota bharo rehon etoto oyina redam retar hene sonor owap obaba ntana hene aze onor bhahiso ora rehon etoto agwo ana aonyi ora bhupo agwo ara yina